Pompiter kaa so ittamma tan waajibi so wanaa tawee e njaareendi walla nokku tawetee ɗo wulaa sanne, ɓuuɓaa sanne. Non waɗta so waawa ɓooyde e junngo ma, waasa bonde. jonkaa ɗun e hono mun en; Marde ɗun faa ɓooya kaa. Nii nii woni no mbaawɗaa waɗde.